Azafady le fa voa- voatotoko tsy nahy lehy veranao igny, tena ialako tsiny bevata aminao ka hôtrino lehy ny vilin'igny fa hosoloiko.